Salamu alaikum dim danur yedema dinai yedena yedenamima litam nganai yicolmai yiyai fu ngra maro yedena mi ngau yukoya ye dinai ha ecul gu idarja yedena nu ecul go die yi cilbu ilmu kira dicibu ilmu kia wellanu yilal monti gede yaka kira gede jikkiede yakaga islamiyya gado na kiranmange alligan jau yo yical fudira nja an yici yaneru kiran nge aculg danal yata fudirranga wuka dan alliganyo yo yen di gamu ngela ga darajan wo wellau nai yika kiran wellan yika kira wutal mu kin gan ga wucal ja ada wucilbu gonnatiyan nu ba na glede gonnati nafinai nge yedenamu ngenai yemu wella yajimo duk yika kira monti yaka islamiyya ilmu gan yen kira gal yel fou gede yen aka kira yan aja kira nganai madi yaci nga tilam ngadigo acculja tilandi mego fu yunandi henai dina jikkuri dinai yedana mun wanyo yedena mun wan yacigi kurron yikai kira nge tilanma acul yedene minge acul. Yedenani nganai yedenami alligan dior nga alligan ngo ilmu ge ecal ya wute ilmun ge ecal gudo dan gijarge ilmun ge ecalya na gunnati nayuno dunon ge nawuno duno ilmunge yata din ge ngayo yikal kira ri gikki yikal kira ni gikki lekol ma yen dirran ecula kakkadir gikkin ge tdamde nakki daraja dumai guro nanti tilm da nai nal fou – tilam damima kira nowange nganai di abiyya ilmu bawomoya ilmo fudinge bawomiu ecal la ya yata banange yiran deno ngayo kal kira ri jkki yata bana nge wellan ngayo yi kal kira ri jikkie de yima itmu ngadan yal fou gede yel fou nge ga naci ni gamunge ilmuo nakalyi nge lugu dumunge dango nal fou ya ayye hure gudo ilmu ayyo lire gudo na gaka kira yudo daraja ngawu ugina ngo ada ga na yedenama mucibulno ilmange kalkal ng yicilbu ilmu ilmu go alliga nou wo dinawo go ga wucal dinogo wutal wellamu go kira wo adaga mucibu ilmo danmu chot kira ma do gudo akimai kalingi alliganai jau ngo nakimai kalingi. Wailanar ngə halla ishal dija ga ifoiya bəlarə funguraga yakalli jima wanə ngoyo ika kalra nga daugə aliganai duk yukula ngərə monti ru jikə ngə dangə aliganai ishal saniya nga daudu jikə nga dau gu ali ganai ngo adare ilmuwa yaga ohin ilmuwa ngə diganaiga dənai yadənama təlau nanaina alliga diganaigo yijina kə ragaga wannə yata ilmu nga dive ilmuwa ngə aliganai dine follo karaga mangə gumnati ma yajugunai nga dine yasu nga daraja nganeyago ilmu nganai al faugo iji daraja nganeyago ngo adaga kərangə gamunu ima ilmuwangə muradə nganai ishal duno ngə igelgə wailanai kəray ngiya yata duno nga ikal wailamai kəradə ka ilmu təlau danaina ishu təlamdanaima aji daraja ilmu nganaigo al fam daraja nganaigo al fau ngo ada dine dənci yadənama a kəma mungu dingə ishikbu ya ishilni ngədeya nu ishilbu ilmu kəra kəla furumma kəlafurumma okutya nya kəlafurumma aklma nga walarna agayo iji kəlafurum ngago iji ilmuwa ngayo ika kəra ngayo iji ilmuwa ngago mal nara ngayo islamiya yusho ngoyo ishilbu dano ngə ital dan mangə ishalya dine ishilbu gumnatima alakanai gumnatima nalaka dinai yaəna jikəma nalakanai nga. Yafa ilmu nga kalkal yo mungu dingu ishilbu wailanai ngayo ika monti ngen yo mulgə dingə ishilbu ika islamiya ngenə imamungu dingu ishilnu duk din ishilbu yoyi nya ishilbu di ngədeya ngo adaga dənai yadənaa təlamdanai allire wanungu yajina kəragaga wanuma yaga yaka kəraga nua lugu ngu faa dinaigo akulya tambogu dinaigo akulya re kəra bagodu ma nya ya dənama dəranma dərangu ngəlagə higanjiikə nga drangu karru nigauya mukanaukarə hangu wunai nau dunə gum hai amunau dunodu nukanau kəra mangu gədə yolngamu iji ilmuwadu walamunəu ha dibel gədə ijaba kalumukagu wailanaima ngayo mal nara nga wada haidama imuuja wailanai jima ngayo lokolma nga wada haidama yimuuja islamiyado ishallu dunuwa nga wada haidama iwuuja ishal dunoijaugə gumnatima alakamunau yani ilakanaidu yani yumuhau dumodu matanau duno nga wailamunau ngalbu mutalau kəra dine ishilbu ilmu kəra ishilbu daraja kəra kəra ndasobo kal islamiya monti dijima ngayo diganai kəra allo ngayo diganai ishal duno ngə ikal wailainaija yalakaidu yata duno niya yumungə dingə wanungu dingu ishilbu. Yagənaima allifil yagənaima di fa dauma akulya ilma bagoma nafullaina kadugu nya kabilama ngalgogu yadənama akulya ilmu bogoma nafullainai kaduguga ilmuga ishal duno ngə ilakaiya guya adaga gumnatima awunai dunadu yata duno nga ilakaiyagudu ilmuya yata dunodu yalakaigu nga wailanai yayal iluga dənaigo yatadaraja dənaigo yatal bursum yata nabtu alli ijandu hugni gane kunanai ashaji ngogu digu ishilbu dina ishilbu du ngədeya ngo ada gomnatima aji gana ajiganai də nashumunau nga wailamunau ngayo mukalau kəra ngayo ningnaima mukalau kəra lugu ngə aka kərama kurango nishaji lugu aka kərama nji angalago ingungə aka kərama nikai shiri nganəgo lugu ngə aka kərama tarbiya funanugo dandu hai lugu fugurama ngalaya dine ishilbu ilmu kəra hass yoyu mungu dingə yushulbu ngo ada ga wute muunara ilmu kəra ima ima ilakamunau unigau nganai jamai ishal dumoya dənai muru ishal dunoya ani gujiga nainau wailanai jima ngayo ikal kəra ika monti ilmu nganai ngana nya yadənama lugu ngalgo gan danma akulga. Lugu galgo gu daugo akulga lugu tambagu dango akulya dine yakegə kəraga nganai nya yaka kərayaga wute gumnatima ashubu tierə nganai aga ilakanaidu yanai di tubai dulugə gədə yata di nganai nga ilakiuyarugu kəramadu ika kəra nganaidu wailanai ikal ngayo ikal kəraru jikə ə dərau kueadan nishaji ngoya ngu dənai yadənama dingə ishilbu ngo ada ga dənaima kəramangə muradu nganai kərama dangə muradu nganai ngama lugu ngalgogu yadənama akulya wada wada ngu yanjima wanə yaka kəranga wada wada ngu yanjima wanə yaka kəranga wada haidama yauja yaka kəra nga kərengə lugu nijai nishiganail dija wanə wailanaima sha yumarə dubu nga dingə lugu ngəde ayai ashiganai layalma akalya dine akul kəjiya gu migau ngədgo tikəra gə migau ngədego migau ngə nagi iki ngəra nama nya nigau ngə yau wada gəre yamayaga lungu nayi ini kəli gəre namama damma angalgə lugu ngəde ngo adaga kəra bagoma nafullainai kadugu ga dine yata duno nga yalakanaidə yawunai kwana nga <noise> yawo wute imarə salamalaikum dənaima sai muuna kəra imamuri uishilbu ilmu kəra wailanai yaka kəraya dəranə yaka montijaa yaka islamiyaya ishilbu wailanaima dine ishilbu ilakanai gumnatima ilakanaidə yawunai duno. Kərayu ngundu fusho ifoyal fuungəra ima ikal wailanai kəra ishilbu ilmu ngə igarə daraja nganai ishilbu ilmu ngə igarə burshim nganai ishilbu ilmu ngə dinaigo təlam ndanai alfau ishilbu ilmu ngə dənaigo ife beyi agu ngo adaga kəra bass mangə dire wailanaima muradu nganai galakanai naudə yata di nga yata kwana nga yagənaima ngayo ikal kərarə jikə ika ilmurə jikə wailabaima ngayo ifebeyirə jikə ngai bass muradu nganai nya di ngədea akulya ikula kəraga nganai yasharal maru sai ilmu kəramamu muradu nganai yoyu ngə ingə iluru dine ga dinai yadəna ma wailanai ikullu fuungəra ifoiru fungəra ngərə yafugiyaya ga dine ishilbu bana kəra mangə gumnatima hananai bana kəra nga alhamdulillahi nugənai ikulaguru afidoya ifairə kullai yal yamu dingu lugushi nga ijingu yol yan dishishi kida bagomu hakalla halla unigau ngə ikula kəraga ga hila migau ima saniya bago namu wailu yadənama ashal saniya nganudu ashal ilmu nganə nga asharə kəraga goua al anə lugu ləridu goya afido dingə anma akulya.